Pues t'sobatpë yëdun ko'o yë xë kya kudëkoynë yë xë t'su a'ax yakadyënë mayë sandë a'ax winkusëkëyën oy jedun porque jekyën yedun nyak wa'atyë maje tëtyë nap nokët's jedun jekyë jyukyatën jekyën dun nyaka t'sondakyë xi'inë dun nyëkxë t'sobad pyëdun ko'o jenë kya kudëkoynë.